Ane ang'ete sait taman ak aeng' nepa supuhi, sa sa sa sachap lakwe kwa sukul, atinye la lakok aeng' achape akeng'e kwa sukul, keng'etu ak akeng'e, a- aatau chapchi lakwe chaik sikoee sikwa sukul, akang'et nkaking'etu twai, achapchi uji sikoee sike siko soko piyo, sokomuch ko pkomuny, a- akonatar a- achapchini uji, kee chaik tukul, aketau kasishek chepa kila, a- aaip ngoroik, aun ngoroik korok, konatar ngoroik auni, apapuuch koot, sikotililit koot, aka aka a- aang'et lakwet ka ka mining, auun, ak awalchi kiy tukul nenyi, akawalchi ngoroik chi, konawalchi ngoroik lakwe ne mining, kokait lanch, ko achap lanch, ko lanch achape lanchi ng'amu mii piik che keng'etu tukul eng' koot, a- achap lanchi skoaam sikeaam tukul ak piik chikaking'etu tukul, konakichop lanchi, konakirook, ke- keyai usafi, ke kemwet kei, aka awal lakwet kei, nikamining, kotom koit nikakinde nekakawa sukul. Konaitu neka nekakinde newa sukul, a- a auun akine siko sikoee chaik, koee chaik chepo saa sait ap tisap nepo jioni, aya kona konarook, kokait saishek chepo jioni chepo s sapa, sa chap chakula chepo jioni, achap chakula chepo jioni sikee achap chakula ng'ele kokachape kimyee, achap kimyee ak ingwek sikeaam chepo jioni, ake ke- ke- ke keaam chakula saa moja nepa jioni akang'et akeruye sa saa tatu nepo jioni.